Poolel misiiide. Nde njiiɗaa fu ley misiide woni. <laughs> Walaa torla du. Pooli ɗi anndumi, pooli gonɗi genɗi ɗii kaa fu. Hono maggel heewaa hen, so ngoonga. Kanngel nii neɗɗo waawi wiide ɗum banngal ngol lanndol kaa.